Ma shi pyok pi ki <hesitation> gu a, a, a pinung kunya wu mina ma yinge wa ki gu to a kuk min kuri ya wu ha laiyim ko amman yanda gu amma gong ki gu a amma rab kigua <hesitation> kukhim kuriya wu? Ko kuma ge kigu na ama pinkg gonghawu? Mi je za ku aa, nimgwa sai bapi, bapi mab kigu kuri a a tullanghu ti ta kuma tin mab yadda gu taa rabbang hu ko kuma taa waranghu. Awanawu pangu ti mab kuriyu tin bi bapi pangu ti pi minnu eh nuway kam pangu bapi be gawu ghi lak mab kuriy ghi lak mab ki gu yai ji ga ghi lak mab ki gu a pi paru a twanang taallu bantale ghi shena ku ga mab ki gu a zungdiwu tanang taalu balli ghi shenako ga mab ki gu kuri a. a kuk ga ko kuma a anang hu pangu ti pi mhin pang, gaba ɗaya pishewu tin bi bapi tin mab yinge tin mab zoghai, ti mab əaala ti mab zungolina kuma tin mab kuri ti mab yinge na ti mab kuriya tin bi pang gu ta rab ki gu a anang zoghai Ti rab min daala ti gong hin zungdi na to tin gong kigu kuria anangu, amma pang am gu mi piyim pi nawu an lak man mab ki gu a anang ku riya wu bantare ya rabba bapi ti bi panggu ta amnnu tin dak myep rabang kuma kafin ghin gwa kai mes rabma wu ni bapi je ko ki gu wa awa amma wani dak ga <hesitation> ga ghin mang myep gu da rabbanghu, am kwa ma bi painnu to mhe to mi milak mi jaal mi bapi laaghai domin tin bi pishe pang ti pi mhina kap khin pishe man ki gu kuk minu eh bapi mang mabbang kuma tin zut min. Am kwa a wana nin bi eh bayani. A ki gu ma shi ɓellem mi shenonghu ma yih pai mhin magu ma ma ma <hesitation> bang kammu mang ɓakai yom gu ma da a- church ghin pi <hesitation> yih pai ni gwai bapiyu. Ku mhi kum kwarak bapi min bi ma. gu ma yemu ma she piyok pi bapi, bapi sheko kaza bapi she ko gwa pung nungha, bapi sheko gwa pung laaghai ga bi gwa kazawu pahara, ga bi gwa kazawu pung nungha ghi yuwai ghi kum kwarak bapiye. To awanawu am she ke kuno ti ɗai api kigu ta pi hin kum kwarau bapi panghu don ghin kum kwarak bapi api kigu ghi ɗai pi nawu bapi gwa ta mugga pi ki gu ga sam ku pinaga a pishewu amma ghin bilack kum kwarak bapi kab ki gu ga baku bapi tin bi pang tawn bapi bipang gong meh, yinge bapi daggawu ga kwanang laak pangda, bapi gonga kuma wu ga kwanang ko ghison khin kwal guisi ko khin ɓindi guisi ghi laak kukm amma bapi zamga ko gani taal ga kwanang kigu ga yada amsi pinawu adaga kukdai kukng nimha kama jal min ko wanno bapi bi min, kukng man lak ani amhi bapi a lak amhi meh, ga kwa meh yinge tin konogha ta da nappai gedang pang gwa tin vulum ma dang ti nabba pang vullum gwa sai ti yugh ti tul zangpai ti kukha pang kunuk kuma ti kuk laaghai, ge dakn laaghai ni bapi dakn. Wusam pang ma tull gaba ɗaya mi dangha, kabbom mi dangha wai amma ma yugh nadda laaghai, ma yughu pang gwa kuk ɗeb pang gwa kuk ɗeb pang gwa kuk ɗeb pang gwa ghiwa ga kwanang ti yughai man nyin yanangha to ni gabbang pai bapi. To pain kaiyong ga kwa ge panggu ghi nim ghin nim maah tin nim maah to bapi a tak ta nyinat alak mhisong ti ga nyinat maah. Pang ghaiye nyim ghi yok lauyeye anjima wu hi mhihoi, ti ta ti kaiye nyim kpab anna ga kuma guda nyimgu ku ɗaiya gawu ɗaigaye laaghai to ye pangu ti lack yaas bapi ta kwa pang ga pang gu alak bai ɗayangawu ta kwa pang ga ghin vulumma to ni bapi gab paiyah ga pang gu a mhosgawu ba bapi why ga khiya laaghai, bapi ma ta sam ga samma tin na mang mabbang takh ku ghi yaassa ko tinna. A wanawu mhin da ye kam whin kwal kam bapiyu mhi she piyok ni kammom mi kyaat kamom mi kyaat wukyaiyom mi wad kwa pishe, pishe ha nong ha nong ha ko bapi tak ga ko nong ko kuma ga ghi nong ghi wad ki pangha a khinkai kaah gu ghi lak ko wukyaiyak ko wukyai gyak mi pi <hesitation> yok mi kena a ghitillosinmu to Ge natin tommongha bapi a takta ti kuk guisi na ti kaan kwalla ti piyaya ga in ing'a whin puk, to ba bapi khi ga khiya ghin pangu ga khin pukhu laaghai, bapi ma tin mabbangha manga, pang gu kuma bapi takga ghi kaan kwal pangha pang gwa ta khin pukha yok ku matsayi gog ni nyimma domin ga ga wad pishe pang gu ta khin puk ta wad pishe. Taal gu yispai bapi awu. a wana wu mhin binna pinung painnu ma sam gyakhom. Kab ye gu ma bommu pang ɓaakn laak ni gyahas, kanga ɓaang kai naagh ghi mab pang gu laaghai bapi samlau, ghi mab panggu laaghai kuri ta kuk <hesitation> rahama bapi a ɓellimmu a wani kaza kaza kza to ba parkon bane ni ae mwimah laaghai eh nong ha hin bi damuwa ga gwa mhumahu ghi mab taal gu meh a nonghu laaghai ta nong nama ta nong pung nungha ghi lak mabbang to yayi gu ghim guk pungnungha a mhlemmu to tim pang yorok kam tim pang son kam tim pang kwa panggu ti lak manginnu, kum kwarakhat ghi kum kwarak bapi ya ga ghi nong əai əai pung nungha Awana wu ma yis pai bapi ani tommong iyal min a kaahsom kuma mhi tomma nyim ki gu ma bakhu hin shi ɓellem kaas som bapi ami mhin nyim, <hesitation> ti gwapnati panggu panggu ma kum massu bapi tallsa mal pi tausaya <hesitation> kwamin mai gu ma kaas panghu hi ani ki gu na mhin a kemin hin shi ɓellimmu kuma bapi ti mughmina.